Chubachuni salni himna bagwi uansukmao kaisa thangna jaga chongmani budget swnammani tei himnani lama swnammani. Tongthai himna jaga tei samungrokno naichermung khlaiwi kaham khe tongwi mano. Swkang saoui khai khe kaham khe amjokgui tei manwi mannai. Kwtal manwirokno dolui khlaiwi tei himna bagwi nangmani manwirokno naiwi jephru visa eba vaccine paithakminit ni jwngjalrokno rwktharwi mano. Langlama hai tei spontaneityni bagwi jora rwmani bisingtwi tongthokma teibo kuchugo thango. Chungkharni borok eba takhuk bukhukrok bai bagmani khlaimani bisingtwi kwthang tongmung tei kwthalaimung wngnai. Kaham khe wansukmung khlaijak gorok mani khe tongthokma no kwbang khlaio tei jolimung no kwbang khlaio. Abo bai khe kwthang tongnai muiturok snamjago.